Mi watan labule boddum, mi wata koromje, mi sila fotji be tele. bannin mai watan sudu am be sare am vooda masin, je himbe yelan dinga warugo ha am min yewta.